A're mi, bom a're berue che-ofa mi nri le-ofa puat lenyenu? ofo ogege nyen ayi iri nyuam, mmi pom e-yi le efuo le-nyenu? etere aya emichi shishero he-emicherurue yi mkpe nchi pom mbaro eyi, ofa mi nkpe ofa puat lenyenu? ofa oge-buro liyel alilinyuam, o'fa liye ali le-o'fo ligege, a're mi mon abube mi bab nyen, mmal mbiem a're je nfane, nfane nfeki fene jijiji, mom apompom nyem lemi, mmal mbiem a're ke mpom le, nfefe le bi jijiji abie le-o'fa, so nle nle laba nleki bom che lewa nuwanu akuen-ki kuenu betue oyuo ekere ayi mom abobo ewe. ki ke okel a're o'fane, o'fa lishe ori ofa awu ntem, mi nfe le ntem kike mpie lilam mpie be nyen lenyenu? o'fa ori emi ogburo. O'fa o'ri nyenu nyenu lie’ liyel a'lie mom eshe, alie ki li pi we ke olenu be’ meh te te te, ogege, lenu liyel a're eshe e'ruole, opie a're ke ke ofie benyen keke bekuankuan, be'kuankuan coro de'de'de, le bom abe ewa nnu, yi bekuo, liyel nleki bom che le wanu wanu yuou nyuam mpuome owe, mpuo etoh we, eshe, mpuo mpam, le olue o'shero le'le'le, le, le, le, le omalay yuo yuo lile ali be'le ewe, yi tue we'olenu liyel te'te'te, ya nyi nji ayi fena ikuom emi ye